ممكن تبدأ بسلام <noise> تبينله قد ايه انت ممتن للحاجه اللي هو عملهالك لان انت اكيد بتشكره علي حاجه كويسه فلازم تبينله الحاجه دي اثرت معاك قد ايه وان انت عاجز ان انت <hesitation> توصله الحقيقه بتاعة المشاعر بتاعتك، ان انت مش قادر توفيه حق الجميل اللي هو عملهولك